Tik ep inang nah i akak laulau khol ep pusi how na sa areh. bhel ireh tol ep toltol laulau on kai tarai api saloh na irak el an bon, o el moh. el an sen kafin na imumun gau